من باب أستكشاف الفضاء والفضول وأبى أعرف وش فى فوق وهذى الشغلات ، أعتقد إنى راح ساويها هكذا ، لو إنى إجاتنى الفرصة الفرصة للسفر للفضاء أى بعتقد راح أنتهذها وراح أسافر ، على الأقل بتفرج على كوكب الأرض من برة ، بشوف الكواكب الثانية وبرجع مرة ثانية ما بطول.